.مږ یا موش خرما د ځینو نورو حیواناتو په څیر د ژمی دپاره خاص تیاری نیسي هغه ځکه چې په ژمی کې هوا سړه او خواړه کم وي .مږان د ژمي نه مخکې خواړه لکه غنم، جوار، مغز لرونکي شیان، او نور وچ خواړه راټولوي او په خپلو سوریو او یا ځالو کې یې ساتي هغوی ځاله او یا داسی نور پټ سوري د خوړو د ذخیره کولو دپاره جوړوي